जुस हमारे डारखे फळ हों जुस आम, केला, संतरे, अमरुद, नाशपाती हों आब्हू हों तरबूझ हों लाइची हों तो इचे सरे फळू मुँज हमारे धारके तो ये हों। अमृत, सेब, आम हों लाइची हों।